Te te ko su'u xi jna-ininchi ye <hesitation> eh kala'anchi joño ye chon a kandu a a tia'a u've a <hesitation> iyo <hesitation> na-nale ku-iniso te kaaso, xi taka kuu ye kua'a kala'aso, te su'u xi kui'a jna-ininchi ye kala'anchi ɨ́ɨ́n <hesitation> a kala'aso chiko a ndujie a na kuu ye ku-iniso ko taka taka va'a ye kala'aso. <noise>